لو أقدر أسافر لأي مكان كنت بسافر اليابان، أحب ثقافتهم وايد وطريقة حياتهم وتنظيمهم لكل شيء. أحب أتعلم منهم أشياء جديدة، اللغة، الثقافة، حضارة، أسلوب القتال.